السلام عليكم، أنا أحلام من السعودية، أنا هنا جديدة على البل- البلدة <hesitation> طبعا حبيت <hesitation> البلد، وحبيت أهلها مرة <hesitation> ممكن تجبلي مني هذي الهدية؟ وكمان يا ريت يعني لو أتشرف إنك تجبلي عزومتي لأني بكره بعمل <hesitation> كذا عزومة بسيطة لأهلي ويا ريت تشرفيني، وممكن إن إحنا نكون أصدجاء ونتعرف على بعض.